Ny lafy tsaran'ny an ampiasana solon-tsiramamy sentetika an, ohatra hoe izy raha bitika nefa izy mahamamy raha marobe, zany zao tegna tombony azo aminanjy, fa lafy rasiny ndreka aminà resaka fahasalamana: voalohany mety sarotra levognina izy an, de akeo koa ma izy le hoe sentetika zany de akora simika ampiasana aminanjy, de amp- sy mampisy fahasalamana.